Ai kiakia aatosu tanimang tanimamo namang ro nommai noworiki roki pih ruitong, impa. tikite nokosing uwako tikite namang roki huroo monoihe. Impa aii mononno pongonang rumehnii tii kiakia, ruumeto ongori taunu konnopitimo nutonokite rino turumehni, turumeto aii tiki howonoki tiki ne'meh, ne'meh nuhnute, ne'meh ru'kahmoro paau metimonute tiki, tii owo yii raano. Impa ongitee mihenong ho hoyori taunnu konnomo nuhemorokong, kongnomo tii owo raa honna'ku rino howono miro, howonno umiro uumararo eneke tii owo ri'ri'nono kutomarahenong. Kutamarai tii owo ri'nono training pokong poti rikuu tii piiri kori umihenong, umiro traningmaramo unuku ri'nonongku howono turumararo, aii ru'kah mararo paumarahenong, tii ho muu kuutopi'. Impa tiko mungo konnommonong ognyori pongo taunu, impa tikiteuri tii uringiko aii tiwoninang tii kairumarammo unuhenong tii owo ri'nono ho mingming kuutopi' ri'hnono pokong. Tikiteko aii muuriku roki aah pookong poti atongyo tanimararo kiakia, eneke kiakia ngonghenong onohummo unuhenong tii owo ri'nono, noi ong ri'nono pokong traning yii